Ñaamde ñaamri ndi defaaka ngaartam mun ko ene hecciɗi, ena selli, ena moƴƴi e- ena moƴƴi e neɗɗo. Won ñaamri so defaaka ɓuri waɗde dakamme, ɓuri waɗde cellal kadi. Caɗeele mun so tawi defaaka tawatee ñabbuuli keewɗi ene coomii e mun. So defaama noon maa kala ko woni ena heddi wuurde maa fof maayi.